Nbe otoo le taa la ko bayiri sekuritee be wo le to, haa. motoo nŋa wo borondi le. bari duŋ niŋ nŋa otoo soto, oo, oo, wo beteyaata., haa